Yauwa ainya vigan ita labar takira yare ko jiri tow itikwa labar tu margi takira yaretda nira yare iyad’na yare babatnu yarera kilaakwa yarera kiakda mwa margi tim sudu koawani yare ari sobodahaka sagan jatfu yare’tna kuma yareda kiwi nakia gaadi sudakur kia gadi tsudakur kia gadi tsudakur yarian sosai ama yayi mitravaie iyada area gwaramad’da’arae babada area kramiadda duri shiri kowa duk alabar tuka margi margi takira nigan jajad yarena ki takwa akwa rayuda kuma aidunya gamma gara kana nigi yarenya kiga soeking tukan area a jirdu kum nigi yarenyae surka murna nathkana ah fa gamm gu smdae nigi yarenyae kundunu gamna ai gundura kuliwa mawa ama tuka yaren kamta hadanyae gamna yarenyae ae nigamna surmurana akwa dunyae niganma surmurna <hesitation> gattuka yarewaka ai kai ken engma gadutuka emdura tamumma yaranyae adi da sauran sulaa kuma yaren iyanyae tuka dadanyae di kigra nuwae ai nigamma sur godia gaskiya yangamsudakur yari mudi sosai saboda haka ama ki tra ye tumargiyam kaa labar kuma duk emduro kigadi kana asasmai kwa ko kigaa gadi ko kigara egypt kigra aaana mitra bodu yita labar ti margi sabo da ma’a ittikwa labaran sosai kuma duk emdura mwa margi sambiyayae ajian jadififfoyaa abokida domin jadu yareda kuma jadi ki tukwa emdu jadi emduraaki tokwa tamwa. Ama gumdae gumargi gumchi yarengae gira gidi kanuri hausa ah dono duk nigan birbirchi adi yarenguwae ama speak yrenguda ama yaye tambi tambana chinga kuma inshallahu yare kuma jamakjaleme ninige dunyan gaba tulako sulaka ko yare kugra mwa kwa ama yaye wai yaye gabba tamwa kuda dumai whatever duk sura tafaru tafaru akwa tafaru akwa kwa kana surhiar kwa alheri ei jaddi kana gumargi ko gasa kina dik ijadi dambuwa dambuwan arna kana gamwa kanuri ko sulaa kura aa emduraa mwa marginaadi kwa dow yadak’lnge kwa lamar kana waivida gir ga ga gamwa kimaka saboda maye jedi yare jadi bast kuma labaran example tukira ninigi just interview ta ninigi kandaamwala a gamma ai kia nukana emda bara dur dambuwa kuma dambuwa ma emdura tamzi speaking tuka margi kandabara tow a’nigwae nigi ai nigamma ju sir murna kana a yare ngma gubun emdura adai gadiwaka emdaada kalli gamwa vi gammawae interview sulaare gaskia itikna margi sosai kuma nigan ye ka dan uwa emdura kudaa gadi iya’are kuma jarye kiyar bana imi kayar margi yardan akwa viadar kiyar razigaachin yare kuma nigi ichurara kinu gaskia ko wudir kita mwa ibraan araa wani alada kuma itnwi wi itu kil pure margi emgasikudako morama ajigae yusakwa kuma inshallahu ko itra engilan sai speak tu margi itukwa language iyada tuka babada gaskia inason margi sosai kuma takira kuma tikira mahadimar yaregi especialli yaagi a monti rae kaamwa lamar association.

Ama guda givi kanuri shikke nang molong kami nankaro giske durinyae a speak tu kanuri a’a jara daa ngadi yarenwa tow <hesitation> dunia adaa jew’ae yenda aka haifeka hakka akayi mutuwa dayi saboda haka da kowa emdan kaje ma ka speak yaren sosai in bahakaba inja ninigi tam; adi kuma wateva gadaa gadi margidan wakwa koagasaaduringwa unvi mwaka dia emba yara ko mamara katambi shimo chin wakwo kai yara da yang uwangka gabadia kololukwa dangi ayi dan alla kindanigan murmwa kumur mwa yare mur chil yare kumur mwa zuman chi a yarae kuma ama kug wula margi yayae sin tuche sudai nakana jamzura ma ngae na kigir zuba kwa huddugu tamkar kaya pirtaye ballema akache muslumi dan uwan muslimi kai ko ka kirsan ma jadaa salwa ma ai dik ai wanang ai duk ai daga aka rabamu touch katambi.